Xomod tak bemen mbak na xomod tak bemen bix, le mbaka nxu le mbak mbes le mbaka nakin maska bro- bro palad xyen le mbaka nke nap yo'o le mbaka mbes naba ze- zeba ndo bes naba le nayi naba nchale naba tyz- tyz palad nu mbaka ntakbe tyz palad naxi nzolo lozo'a tyz nakap nzo lozo'a njwi'na thi xan yo'ya mbay na nzo mbay ncho yek la nda yo'ya za jwa'na nu mbak ntakbe re jwa'na na naxin mbes mbak kap mbes mbak naba, lo- lo men naba ndoxu ma' ndo bes mbak tamod ntak bemen mbak nayana, mbay xe nak bicha le bicha ntak bemena xa nak bich na chokuan ntakbe- ntakbe bicha le bicha benta mbes ludna le bicha nke nap ncha mdina' le bicha na mbixa bixna, mbixa bixna nak bix nxyen toztir jwa'n naro le xa nak mbakana naro nxyen mbak, mas naroxa lugar n- nakin ze kenun thi mbaka, mbay na le bicha na lud bux naba le bix poja anta le bix ndana nda bix nande xon bix poba nda bix len wan, mbay na nuga mbaka tys to tedmen mbak nabana iz palad ye xon mbak lo men polad ye xon mbak lo men palad za na libyota mbak gaxa tamod ntak bemen tamod ntak bemen mbak ntak bemen bix na, mbay na lo bix na mbay lo ma' lo ma' nale toz lal nak rop ma' na zip ma' le ma' naka xin xa nak mdo roba xin xa mdo roba mda ma' nde ma' lo izyore pues kuen linumen ma' njinumen ma' mbay zejwa'na benta tamod ze ntak bemen zi bix na ntak zi- zi mbak.